Ladikin nai xtu xtup xnaꞌ diikaꞌ ka karrunnu koti loi det next tapo puerta tet next asiento no na micho miet xixhi chi loi de niestoi pai tubi lar tardei nibi san latarsan tarsan chonalo twex nex la tardunian ta loi yiꞌ parchuox tana taxkuila tador unia to lo bedax ne det neba olanti llenex xladika la tarka lli wlatarnix ka runlle